það ræðst í kvöld hvort tvö stærstu verkalýðsfélög landsins myndi með sér bandalag í yfirstandandi kjaraviðræðum bæði félögin íhuga að vísa kjaradeilunni til sáttasemjara fyrir jól meginreglan er varðar þingmenn er að þeir eru aldrei vanhæfir segir skrifstofustjóri Alþingis unnið er að því að afla gagna fyrir siðanefnd þingsins vegna eftir að öll forsætisnefnd lýsti sig vanhæfa í málinu eitt hundrað dagar eru

til Bretar ganga úr Evrópusambandinu víðtækar aðgerðir voru kynntar í dag til að minnka efnahagslegan skaða fari svo að enginn útgöngusamningur verði til staðar mikil tónlistarveisla stendur nú yfir á Skólavörðustíg í Reykjavík þar sjá ýmsir þekktir tónlistarmenn um að skemmta gestum þeirra á meðal Björk Guðmundsdóttir

við í fréttatímanum með auknum stuðningi gætu íslenskir

annað allri eftirspurn landsmanna eftir lifandi jólatrjám fimmtíu þúsund lifandi jólatré eru flutt til landsins fyrir

gott kvöld forystumenn Eflingar sitja nú á fundi og ræða hvort félagið eigi að kljúfa sig frá samfloti með Starfsgreinasambandinu í kjaraviðræðum og mynda bandalag með v r allt bendir til þess að kjaradeilu þessara félaga verði vísað til ríkissáttasemjara á næstu dögum eða fyrir jól formenn ríkisstjórnarflokkanna þriggja hittu aðila vinnumarkaðarins í dag þar sem meðal annars var rætt um aðgerðir á fasteignamarkaði Höskuldur Kári Schram fréttamaður er staddur í húsi Alþýðusambandsins þar sem fundur Eflingar stendur yfir Höskuldur hvaða þýðingu hefur það ef v r og Efling mynda bandalag já þetta eru tvö af stærstu verkalýðsfélögum landsins

efling vildi vísa málinu til ríkissáttasemjara þessvegna

við erum búin að breyta launakerfi

menn eru búnir að hafa nægan tíma til að klára þessi mál en

á yfirlýsingum um að það verði beitt ýtrustu

þýðingu hefur það ef v r og Efling skjóta þessu til

fyrir jól þá eru þau orðin úrkula vonar um að þetta

ferlinu ef til átaka kemur

felst í skattamálum og liggur á að ríkistjórnin komi með ietthvað á borðið að auka hagsæld til framtíðar

þá hvort þeir átti sig á það er algjör undantekning að þingmenn séu vanhæfir til að fást við mál segir skrifstofustjóri Alþingis en öll forsætisnefnd lýsti sig vanhæfa í skrifstofa Alþingis vinnur áfram að gagnaöflun fyrir siðanefnd þingsins fjölmargir þingmenn þar á meðal í forsætisnefnd þingsins hafa tjáð sig um framkomu þingmannanna af barnum Klaustri fyrir mánuði það varð til þess að forseti

Alþingis og allir sex varaforsetar sem mynda forsætisnefnd sögðu sig frá umfjöllun um

vegna vanhæfis en nefndin hafði áður ákveðið að virkja siðanefnd þingsins vegna málsins þar með getur nefndin ekki haldið áfram með málið að óbreyttu það er alveg í sínum farvegi málið og þegar talað er um að forsætisnefnd hafi sagt sig frá málinu þá er það bara vegna

þess að það gilda um það mjög strangar reglur stjórnsýsluréttarins og það er alls ekki þannig að málið sé dautt eða eitthvað svoleiðis þótt algengt sé að menn víki sæti í stjórnsýslu og dómskerfi vegna vanhæfis er það afar fátítt á Alþingi já meginreglan að því er varðar þingmenn er að þeir eru aldrei vanhæfir

Alþingi er ekki stjórnsýslustofnun og þeirra störf eru ekki stjórnsýsla þannig að þetta er algjör undantekning frá þeirri meginreglu sem hér gildir árið tvö þúsund og fimmtán var lögum breytt þannig að ekki aðeins siðanefndin heldur einnig forsætisnefnd væri undirseld ákvæðum stjórnsýslulaga að þessu leyti helgi telur að menn hafi ekki gert sér grein fyrir því að það

gæti haft þessar afleiðingar menn sáu bara alls ekki fyrir hvað þetta getur orðið snúið því það er svo mikilvægt að það komi fram að forseti Alþingis verður að geta talað frítt þegar svona mál koma upp forsætisnefnd kemur saman tólfti janúar og þá býst Helgi við því að tillögur að lagabreytingum liggi fyrir svo ákveða megi formlega

hvort siðanefndin taki Klausturmálið til umfjöllunar á meðan heldur skrifstofa Alþingis málinu í horfinu eins og kveðið er á um í lögum skrifstofan er þá með málið í vinnslu vinnur í gögnum þess úr

og annað slíkt þannig að það eigi ekkert að þurfa að tefja það mál að forsætisnefnd eða hver annar bær aðili þegar þar að kemur geti tekið ákvörðun um

hvort málið gangi þá endanlega og formlega til

héraðsdómur Reykjavíkur telur ekkert benda til þess að Bára Halldórsdóttir hafi átt sér vitorðsmenn er hún tók upp samtöl sex þingmanna á Klausturbarnum í nóvember kenningar og vangaveltur um að aðrir en Bára hafi komið að málum verði að vera rökstuddar og byggjast á öðru en þingmenn Miðflokksins telji það líklegt héraðsdómur hafnaði í dag kröfu Miðflokksmanna um vitnaleiðslur og öflun sýnilegra sönnunargagna vegna hugsanlegrar málshöfðunar á þeim forsendum að hagsmunir þeirra að upplýsa hver tók upp samtal þeirra séu ekki lengur til staðar eftir að Bára viðurkenndi að hafa gert það kynnti í dag aðgerðir til að minnka efnahagslegan skaða fari svo að Bretar yfirgefi e s b án þess að eitt hundrað dagar eru þar til úrsögn Breta tekur formlega gildi Bretar kveðja e s b formlega tuttugasta og níunda mars á næsta ári og eftir því sem tíminn líður verður umræðan um þennan möguleika sífellt háværari breska ríkisstjórnin fjallaði í gær um viðbúnað sinn fari svo að enginn samningur verði til staðar í dag kynnti Evrópusambandið aðgerðir til skaðaminnkunar eins það var kallað

ná til dæmis til flugumferðar flutninga með vörur og fjármálaþjónustu bresk fyrirtæki hafa miklar áhyggjur fari svo að enginn samningur verði til staðar ég held að áhyggjur

fyrirtækja séu séu mjög réttlætanlegar því fyrirtæki í Bretlandi eru búin að vera

efnahagssvæði og Evrópa í hvað fjóra áratugi allar reglugerðir eru sameiginlegar markaðurinn er sameiginlegur og fyrirtæki í Bretlandi líta á Evrópu sem hluta af sínum eigin markaði nú verða truflanir á

til dæmis bara það að mjög mikið af iðnaðarframleiðslu byggjast á því að vörur fara milli landa mjög hratt og kannski mörgum sinnum á dag er búist

sami hluturinn fari milli landa og það verða truflanir á því öllu þannig að efnahagsstarfsemi mun töluvert

truflast og kostnaður fyrirtækja mun aukast töluvert en hann óttast hins vegar áhrifin á kjör almennings í Bretlandi áhrifin á almenning til að byrja með verða tiltölulega lítil en til lengri tíma litið má búast við muni valda skerðingu á lífskjörum og sérstaklega hjá hjá þeim sem minna mega sín því að þetta mun valda því að verðlag mun fara hækkandi laun munu ekki hækka og jafnvel fara lækkandi þannig að þeir verst stöddu í samfélaginu munu bera mestu

af þessu stefnt er að því að sem minnst röskun verði á viðskiptum milli Íslands og Bretlands jafnvel þótt Bretar gangi

úr Evrópusambandinu segir utanríkisráðherra reynt verði eftir fremsta megni að tryggja að tollakjör verði þau sömu og verið hafa það er ein af þeim sviðsmyndum sem við höfum gert ráð fyrir að gæti komið upp það sem við erum að leggja áherslu á höfuðþætti ef þeir ganga út án samnings sem forgangsmál það eru réttindi borgaranna það er flugið flugið og sömuleiðis vöruviðskiptin við erum nokkuð vongóð um að það verði ekki nein röskun á þeim þáttum þó þeir fari út án samnings en er ekki ljóst að ef Bretar fara út án samnings þá gilda væntanlega

Alþjóða viðskiptastofnunarinnar þýðir það að tollar leggjast á fisk héðan þetta er eitt af því eins og ég nefndi sem við erum búin að vera að vinna að og stefna breskra stjórnvalda er að reyna að hafa þetta eins og þetta er núna þótt

þeir fari út án samnings og það er það sem við höfum verið að vinna að með þeim og við vonumst til þess að það muni ekki koma til þeirrar sviðsmyndar sem þú ert að lýsa lyfjafyrirtækið Coripharma hóf framleiðslu sína í dag fyrirtækið stefnir að því að þróa samheitalyf hér á landi að sögn forstjórans

segir að verksmiðjan geti framleitt einn og hálfan milljarð taflna á ári

í dag og hér er verið að framleiða sýklalyf hér framleiðum við töflur og hylki við getum framleitt einn og hálfan milljarða taflna á ári þær fara að öllu

eða langmestu leyti í útflutning fyrsta önnur lyfjafyrirtæki fyrir þau sem

eiga fyrir lyfin síðan eftir því sem okkur vex ásmegin munum við fara í okkar eigin þróun á samheitalyfjum eins og hér var gert áður verksmiðjan fékk framleiðsluleyfi í byrjun vikunnar tæplega fjörutíu manns vinna nú hjá fyrirtækinu coripharma keypti verksmiðjuna af

Actavis í vor en engin starfsemi hafði þá verið þar í um það bil ár Bjarni býst við að innan þriggja ára verði starfsmenn orðnir hátt í tvö hundruð hver er hagnaðurinn af því að framleiða lyf hér og flytja út ég held

peningalegur hagnaður

að hér er svo gríðarleg reynsla

til að framleiða lyf á hagstæðan hátt ef við værum að reyna að keppa við indverskar verksmiðjur sem framleiða töflur í milljarðatali þá skipta aurar gríðarlegu máli og við myndum aldrei vera samkeppnishæfir þar en þegar kemur að flóknum lyfjum fyrir marga markaði þá hefur þessi verksmiðja haft yfirhöndina yfir þessar þessar stóru stóru verksmiðjur á hverjum degi með því að leggja fimmtán

króna á ári í ræktun á íslenskum jólatrjám gæti jólatrjáaframleiðsla hér innan fárra ára annað eftirspurn landsmanna eftir lifandi jólatrjám fyrir er hagstæðara að rækta og selja jólatré en að framleiða timbur af ríflega fimmtíu þúsund lifandi jólatrjám sem seld eru hér á landi ár hvert eru íslensk tré aðeins um tíu þúsund síðustu ár

hefur verið rætt hvort auka eigi innlenda framleiðslu jólatrjáa og minnka þannig innflutning en til þess þyrftu íslenskir ræktendur aukinn stuðning ég held að með fimmtán milljónum

þannig að við gætum

að segja uppfyllt eftirspurn á Íslandi fyrir jólatré þannig að eftir tíu ár þá myndi ég telja það að og hann segir að landsmenn kaupi jólatré fyrir um fjögur hundruð tuttugu og fimm milljónir króna á ári og í þeim samanburði séu hundrað og fimmtíu milljónir á tíu árum ekki miklir peningar ef

skógareigandi stendur frammi fyrir þeim kostum annars vegar að framleiða jólatré og hins vegar að framleiða timbur úr skóginum sínum er framleiðsla jólatrjáa talin talsvert hagstæðari Brynjar segir

að auka þekkingu við að rækta tegundir sem geti keppt við innfluttan

þá skipti ræktunarsvæði miklu máli og við gæðaframleiðslu þurfi öguð vinnubrögð ég tel að þetta sé arðsamt ef það er vel að því staðið en þetta krefst meiri þekkingar það þarf leiðbeiningar og áætlanagerð fyrir þá sem eru eru ekki með reynslu í að rækta jólatré það er dúndrandi tónlist og

mikið stuð á Skólavörðustíg í Reykjavík núna haukur

fréttamaður er á staðnum hvað er um að vera

klukkan níunda fluttum af Laugarveginum

vera í tíu ár á Laugarveginum

segir þetta eitthvað um stöðu plötunnar

partýið heldur hér áfram

átt þrír til átta á morgun skúrir suðaustanlands en annars bjart með köflum á Vestur og Norðurlandi hiti núll til sex stig en víða vægt frost inn til landsins Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir

að loknum íþróttafréttum Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins Guðmundur Guðmundsson þjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta valdi í dag tuttugu manna æfingahóp sem kemur saman milli jóla og nýárs til undirbúnings fyrir h m í Þýskalandi og Danmörku sem hefst í janúar United út leiktíðina og Manchester City tryggði sér sæti í undanúrslitum enska deildabikarsins

í kvöld hvort tvö stærstu verkalýðsfélög landsins myndi með sér bandalag í yfirstandandi kjaraviðræðum bæði félögin íhuga að vísa kjaradeilunni til sáttasemjara fyrir jól meginreglan er varðar þingmenn er að þeir eru aldrei vanhæfir segir skrifstofustjóri Alþingis unnið er að því að afla gagna fyrir siðanefnd þingsins vegna

að öll forsætisnefnd lýsti sig vanhæfa í málinu eitt hundrað dagar eru í dag þar til Bretar ganga úr Evrópusambandinu víðtækar aðgerðir voru kynntar

fari svo að enginn útgöngusamningur verði til staðar mikil tónlistarveisla stendur nú yfir á Skólavörðustíg í Reykjavík þar

að skemmta gestum þeirra á meðal Björk Guðmundsdóttir

með auknum stuðningi gætu íslenskir

annað allri eftirspurn landsmanna eftir lifandi jólatrjám fimmtíu þúsund lifandi jólatré eru flutt til landsins fyrir jólin

komið að íþróttum veðri og Kastljósi